<hesitation> ne eyi du mea, xɔlɔ wó dze na. Ntsã me yi nuya, ntsã me dze xɔlɔ. Xɔlɔ nyea, wó yɔ nae be Gabriel. Gabriel aa banalement aa, mate nyi xoxo nɛ dzro. Ate nɔ sigbe be, fifi mea, ate nɔ sigbe be eƒe kati atɔ mawó nene. <hesitation> nye tsã, xɔlɔ nye ɖe le funua vɔa eya baba ye. Eɖa be kpa na. Ame ke ye me nɔku le logomea kapita yea nyi. Yea nye kuia, nu ɖeka kpo mí wɔ na. Ame keye me vayi do ha ku le nuya comme be ele num sie client nene. Client yea nyu nam. Edɔ na dɔm mewɔ na nae ye. Vɔ baba be nyu. Yetsã, egbe me wóa, ate nɔ sigbe be ɛƒe kati ade mawó nene, alo ame adre mawó nene. Xɔlɔ yea me dẽ o ɖe. Xɔlɔ yea, xɔlɔ yea me dẽ na oo. Xɔlɔ yea le anyi. <hesitation> Xɔlɔnye ɖeka li, fifia wó yɔ nae be Ape. Yetsã ate nɔ si gbe be eƒe gbã ti asi ɖeke wó alo gbã ti enyi mawó nene. Xɔlɔ nye ɖe tsã gba le seva. Yetsã wó yɔ nae be Mesan. Yetsã ete nɔ shigbe be eƒe ka ti ene mawo nene. Ɛhɛ. Agble kpo be dena. Ede na agble ŋutɔ. Xɔlɔ dze dze yea, enu nyuiɖe be nyu. Xɔlɔ dze dze, enu nyuiɖe be nyu. Agbe tɔ edzɔa, ado ha. Ado ha, ye gbɔgbɔ ke le wò ŋutɔ asi wòa, ne Mawu ve nuwoa, yebe ha ye ado. Gbɔgbɔ ke le asi wòa, yebe ha ye ado. Ma ado ha dzi nya na ame oo, ma ado ha <hesitation> anyi be éwo kpoe ayi be akpɔ oo. Miàwó kpata mìa kpla nu le mìa nɔnɔe me. Nyea xɔlɔ nye yiwo nyea me dzena wóa, mía srɔ nu le nɔnɔeme be xɔlɔ ye nyea me dzena. Ɛ míawo kpata mí ne zɔ mɔ ɖeka, ne ashi xɔxɔ ɖe ne nɔ mía shi. Yebe ha nyea me dona.